Cume marchi d'auto a ie la Ford, a ie la Citroen, a ie ël Suzuki, a ie la FIAT, ch'ades a së ciama FCA Stellantis, pöi a ie la Jeep, pöi a ie ël Mitsubishi, la Toyota <hesitation> pöi a ie la Volkswagen, l'Audi, la Porsche, la Ferrari